Misy karazany telo zany ny vary fahita matetiky: misy ny vary jasmin e, tsara amin'ny sakafo aziati e satria mamy sy mora kosehy; da misy koa ny vary basmati e, tsara amin'ny curry sy ny sakafo indianina. Da misy koa ny vary arbôriô, io koa zany da tena tsara amin'ny risotto misy glozara mahasariky ny tsiro. Da ny vary mainty tsara amin'ny salady matanjaky ara-pahasalamagna.